Age kamenga. age kamenga a <hesitation> a gi mar tubtu wime tra latu ni puta rek. A murkiongo kui muga bte hake nuga. age kamenga toa kate solon tagalna ni kaka i tagaga tra ni totoa tagaga. E ngilna gemas kte naga taka ta niga baga te na tubtu nga tanen. Nikaka niga e mas tubtu mam ni tagaga traha e murkohiongo e hale muga tra latu ni puta a nikaka niga. Age mas ha tubte gen nonte niga menen. Age ngil menga age ngil menga ni totoa aniga traha ngilin na sasala ngi mamur. e ngilin naka haniga nga i mamur. Noni kiba te haka men murkohiongo. Age mas kanga ba gate kui benga tana katun noni a ni totoa, ani totoa tagaga e ha tubutna. Age mas ka naga bagate ngile naga tana katun, noni a ni totoa. Na ni totoa tagaga e ha tubutna a ni niniga tre murkohiongo. noni has a nikukui. nikaka niga te ha tubtu haniga erumna ga i mamur. A hate kui engaga tra latu ni puta rke. noni has tena mar tubtu gamna ga i mamur. Ni totoa niga e mas kana tra toa- toa katun. toa- toa katun e mas ha tubutna ni totoa niga. ani sasala. a niniga gnomia tana katun. ani ngil ngil te mar ngil me malu a tana katun. Noni ku te halinna ni niga tre murkohiongo.